د یولس شمېره له لس وروسته، نوې مرحله ده. دا ماته د پرمختګ، بدلون او لا ډېر استعداد تصور راکوي. په پيل کې یولس یو ناسم، خو بیا یو ځانګړی عدد ښکاري. یولس د فوټبال د لوبغاړو شمېر راپه یادوي. دا شمېره وخت ته، لکه د یولس بجو زنګ، اشاره کوي. دا دیولس شمېره د یووالي او نوښت تر منځ پل ده.